Che ti cazzi stanco morto, ti peu piggiâ di giorni de ferie o ti devi anâ delongo à louâ? Ti saiæ contento se t'æ finio o lou che t'aveivi in cheu ma se no t'æ finio l'é megio che ti te ripòsi, ti te repiggi un pittinin primma de cazze pe tæra sensa combinâ ninte e peu ti retorni à louâ comme se ninte foîse.